To na tsǝ ma dai kowanai vi ma tlarǝ ya pǝdlǝm na to niya tsǝm gaba ɗaya mbwa mbǝ ghi ya nǝ nya dzǝmbǝ chǝghi ninya mǝl aduwa na ma maana mǝl aduwa na to kambǝragha n ˈyarughuma ƙiyayai masifa ƙimbǝ ninta vi to ma tlarambwu na niya tlari niya pǝnyi vi niya dzǝ mbǝ tlǝni dlǝmbǝ ofisǝya dun waya dlǝra dzǝmbi kǝlasi naisha ɓau waya dlǝra dzimbǝ tlǝna ˈyashǝghi niya mǝli to dlǝ mbǝ ofisǝ nniya mǝlǝ tlǝni don zhi darǝcto nga quality asurance mbǝ local government to ma lokacha tylǝnǝya sǝghǝ na to nǝ mbwa aika form kazhi sǝm kwa yola nga nyinyi makarantu wi to ma makarantai ya nyi na guda mgwuntsughi kowanai term niya nyi makaranta magwuntsughǝ niya nǝ panai malamiyan mǝli tlǝni niya tsatsafǝ wsi rǝghǝnanyi niyarǝ aika sakamakowa zi dzǝgha yola to ma wghi ninzha ya na wa mbwa gwula wsishi ˈma vǝzhuntwi nǝmbwa didi ghǝnyi mbǝ workshopi Nǝnya tsu vǝ rara nǝnya ˈma sǝghi mbǝ workshopi ˈyi nainya vǝ nwchufǝ rǝ ghǝna ngyito saanan ma naniya ˈma na niya rǝ sari niyarǝ va tsutsu mbǝ makaranta khi niya va nǝnǝ tlǝna mǝla malami ˈyi mbwa fasa mǝlǝ tlǝni ghǝzǝ tlǝnai ya mǝli dlǝmbǝ ofisi to vǝdzǝntwi zhina mǝl transfer ka gaba ɗaya <hesitation> supavizos nga lokal govenmenti nga educationi wato <hesitation> rǝ ƙarkashiya ɦi zha vǝlǝ umurniya ghǝntǝn niya ɗana tsu mǝ rǝ makarantara tsumlurǝ makarantara nǝ hya tsu nǝ hya nǝnǝ nǝhya rǝ kǝli sakamakowa wsa rǝ hya na kazhi sǝghi to niya tsafǝ wsi rǝghǝnanyi niya aika ka mbwa kwukwulanyi kwa yola khi tlǝnǝ ya mǝli to vǝzhǝntwu ma mi wa damuwa shi ka mbani ka mbwa ndza damuwankǝla ghǝtǝn nai ya ɗa niya sǝghǝ niya sǝghǝ sasantarǝ ghǝntǝn kumaya nɨ hya rǝ ƙavǝ tsu kwa miya tlǝna khi to khi iyakacha tlunlu ya mǝlǝnkowanǝ vi